Inte agoo imee in tuke ungwɛɛ in jawiyime ameke eimbɔɔ shiga aba anɛnɛ ear eshee, oye esheka hane, imee in tuk unwɛɛ in jawinyi me, inte egoo ibanŋe enyime ubiu enyi sha kpea, mi ba sher incɛŋ hanei nisha atukihe aŋwɛɛ e inteni abom einte, agoo ishem ni abom ete she hɛɛ akoi embɔɔ sha ayei ishem, akoi embɔɔ duk koi inya a tuk ubin eiyee sha a hɛɛ ba atuk ko inyashe egooi. iyɔɔ ituk imee ni atuk uŋgwee in jawiyime inyime bsha ba ushe dakutuk inyime sha ba shi ga nyi ni ma anɛnɛ inte, iyede iyee shiga kui inyime aba, ushe shu gu ukɔi inyime ishoho mi ga jenyim ni aɛi iyɔɔ ituk imee ni ayeine ni inshui itengashe ni ahara dak ataki winyi me ahwengye iri enyime sha kpea ni aba ni inte incedhane, ushee udak unyikinyime bik ajee ajengi m ma ahwea ace yimema ahwea anwɛɛ enyime, embɔɔ sha naha ahebɔ acei, ushe udak ujawinyim acei, abom e n imbɔɔ ta hebɔɔ acei ni asho ni anwee, usha dak unyike aŋwee enyime iyɔɔ ituk imee in juee imere ni ashui eiotenhashe, ushe udak unyikinyime imee inceŋhane, imee in ba ni oshɔɔ emaa, imee alhamdu k. Gonido ni atɔɔr ime ni oyehane ni abom e inte. Inyime sha agɔŋ ete ma dak anii bak inyime asho ni obɔk ni oshɔɔ e imbo sha aba ba anɛnɛɛ ma aŋwee ushe dak utakuwinyime ubin enyime sha anenee akpiei ni eshew in jea sosai yedeye sha shee, iyɔɔ ituk ino ujɛɛ imee ni yea oyehane ma dak atuke ceyir ni ke yeshiyir, agbokpo oceyir ni ke ejea kocak ni ke ejea utɔkke incɛŋhane bik ke ekpea ubin haa isheye uneke agu uhaw uham inyi antɛtɛ esha ɛti uneke agu uhaw, uyeshi indoko ba kai, ni uhehe amma incehanes noo unerha neniŋoo ugui iweng iŋo bik ugui iwei shin etabe enyikihiŋo bik ahee eti aka ahɛɛ iyɔɔ antɛɛte esha ka hɛɛ ɛti inyii inyin iye ku ushena ubei injo bik ugu iwei ni uneke uner unyin sheni, iyo ujee haa unikihe imee ba haa ku yik ece e iŋo ba ubin e imee shin maa kocak ni nyime aŋwɛɛe ashɛ ime ni eshuwa iŋo bik usho mi icer udei bik usho unɛnɛ shucak utuke hum injo ujee ida bik iyee ashok shiga anɛnɛ shiucek atukke hum. Inyime inceŋ eti inyime akpenyim unyom bak ajee ecer unyom bak adokhaa abeme indokke adok haa shu ubin shu sheeba indɔkko bak adoka uyɔɔ adok kocak inte she jes utɔk ko haa ki ijamiŋo iŋo usho ni iyee imee insho mi iŋoujee sha ajea isɔhɔ ime bik insho ni iye ni haa in jameŋo ijo ujɛɛ imeŋ bik insho ni. akele sha biwi, shin nɛnɛ ubin shu biwi ninyo iyɔɔ ituk ime ni ahei ke gbokpe ece, imee in shuwa ni shuwa imee ni emaa ni oyeme coma iyɔɔ ituk imee in bea oshiu inyime nike gbokpe ece ni ke nyik adɔkyir ke nyik andɔkyi ni ke dok ubiŋte she kpea iŋo bik usho mi icibi iŋo bik ujee ujeena unwenyim eti ai jee ugo uyabɔ obee bik ajee a ai egoshihe injoo utuhe eŋoni itengashe, itengashe shina ajee uhakpe e injo ba, ko injoo utuu uhakpe eino ni iyee she hwŋŋi inoo ujehe unyom eti ii eti indoɨk eiyee ahwa adɛk iyee shina ajehe iyeno asha agbɛtɛyi uneke bik ahwa adɛk ai haa hwaa ela ba iŋo bik uhwa adɛk, ugoi. je ujehe bik ajee akaw whɛɛ ɛti ajee je atuk she tukke. Unyom bik ashwaa ugoi ebin iyee ɛti indoke ashu unerahwaa adɛk oh iye shima jehe, agbetenyi iŋoougber uner ahwa adɛk kika atuk unyom enaa ai, iŋo bik haa ku hwaŋo adɛk iŋ bik utuk inaa imer ahwaa adek haa shu uhaw ba ni oyee e itengashe ke jee ihaahano, inte ke ejee ke nyi ni enɛŋ oyee eitɛnga she, aner ahwa adɛk haa ka atuki bɔ ubin e icibi? Ke tukibɔ iŋo oneke eiyo haa ku hwaŋo adɛk ku utukigo icibi ɛti unyom ahwa adɛk shunu nyicihe iyee agbetenyi injo ni oyei ashei oye aji ba inda sho oyee ejii shunu haa hɛɛ efi iyo je utu uneke eiŋo shu bema ba shu nyikihe iyee ba itenghashe sha ba ude aba bakocak inte ni aneke irei irei itengashe ba ba ashebɔ ni icibi ba, aba ni aneke eimbo sha shoo ahaa, aba ba ayeshin akpehe imbø ubiŋeye nike sodha. iyɔɔ ituk imee in he e imee in ma kon ushe dak utuk amin.